Pues xic wüx miün andeow anop miünüts miün sandeow pues gey pues landiüm xoayey tomiün par ijnej aeseacüe imeal aveces xom ic jo aves iün nindeow avece acoilaag eeie eesbweno xowayéy xowayéy cuej ndeque axom ic cojtx ningüy wüx iüt can cuantos cuej ambongochiüts ningüy üx iüt iün andeowajts xowayey tomajiürats tomiün nomiamdom ambajts teombas neendüy niow más müxic par müjchic ojsüc iül majiürats tomiün pambajts pues nimbech xowayey pildolüw xoayey tomiün para mijnej pues müjch canoc mbeaj meriüm pinow misüjg pijaw indiümo pijlüc tepijnej ongwüy piríümbolonowbea a veces piríümbolonopbyaats aveces saver acas peaj pues pijnej en derrepent olonoc cuej lamaxom ic olonoc cuej lamaxom ic pues pirang impey meyamb winem ot piriümb wüxan pisaj ai xic ajgüy tsaxom nganüy jgüy cuejsüj mexec pajaw lamüjchic üxan cuej eganeow cuej süj cue anoeces beaj meriümb andǘjban najnej anoc beaj ningwüy piriümimbüw beajjmbüw beaj pijnej per pilamb misüj nopijlüc toquélian nimbech xowayey timüjch ajlüiquiet ningüy üx iüt xowayey sentaab andiüm para majnejiüts wüx laiün andeowajts ui eaquipamajnejiüts omindǘjban pores parangaj tsanoc impey malambajts lomiün para majnejiüts.